<hesitation> Fomba fagnanovana frite atody ai, alainao le atody igny ai de vakigny, de kô <hesitation> vaky amnjai izy kapohina tsara, de afangaro sira afangaro poivre ah de afangaro raha hafa tianô afangaro ananji ôhatra oe tongolo mahintso, de avakeo amnjai mamelogno afo de adeboka ambony afo ake lapoaly, de kô mafagna lapoaly de ahidigna akao menaka de kô fa mafagna menaka de ahidigna akao amnjai le atody, de afaka atao meimay de afaka atao masaka tsy de may loatra.